Btoon leggol, leggol undaŋ wo, btooti mfana bee bgíw bii fnɓigi, bii bango, bii bsul. Ndu ubiiŧa yoorna ŋati ataani ndaani, <noise> gbúutan bân, binge gaŧi garaŋn bàa ma, binge gaŧi gihiilin bàa ma. Hal ma ngaŧu mo, antoo mo a leggol undaŋ ndeme ndeeme aa tti yaanti hemma. Annúmalite geni gyaaŧ gingitin gudi, fnse bigolla, ndi hal ma ñín mo ataan, adaangaa ggaaj, wee tínga binwódti bembe binan to gyaaŧ. Bari, njali ma ñe biiŧani btooti ma, alami ma gédi, umada to hanu ugaŧta a leggol undaŋ wembe. Uu tinan wi riŋ uto, uto geg gyaaŧ, ndu ugiti gyaaŧi ma, umada gí ngi bbehe bolo hatide bima alam ma nñaana unan ŋóode hatide, a leggol wembe unto garaŋ samindi ubuni gihúri giindi ma. Sulu wolla wo ndiis bâan bommu hamma, binyaayi. Hal ma nŋati leggol wembe, anto safli gembele, unan gontine, anan diisi hatide, adidiisi bgo billi ma. Basgo ndu uto hanu ugaraŋ ugaŧa a frasa fndaŋ. Wembe ñoomu undaŋ ugí bembe, ñoomu ntaande undaŋ. Mbajo we gí yaa uleefti bgaabilo biindi ma, uleefti bsuli biindi ma, uleefti fbango fiindi ma. Gi ma biñaŋ mbuli bommu gdúbatu, bihúri bitidi bà mbúlle. Hú maa tti gaadi gihúra unge to mbúlle, uu ggade gihúra, wo gade a fnbúlle fe. Fondi utúm mo sembe, te sembi we du wii ttin númna hala. Wee tínga bâdaangina gbii bâan ma, bânwegwegna gbúutan bâan ma, samindi bito han bingaŧi garaŋn bàa ma. Bii bba joo baga ŋóodi hatide gingaraŋdi, he he garaŋ. Ndu ugaraŋdite, resi usibi resu uyabi, sag hatíde unan to hat utoo hiile hatide, uto gagaŧi wiloolo hatide umba guuŋa a gingaraŋdi go gitída. Gingaraŋdi ngette ta a hódin leggol wo utíndi wi, gingaraŋdi goori gaaj. Nyaa ñí hi nsaanti bo saanti gyíŧi binléenti, ndu nñin ge yaa ngi <hesitation> andaŋ resi wiinda ma lígiru ii ttin hihiile, ii ttin húri ge ganti ngi wi a gyíŧi binléeti. Bari mo <hesitation> ño ii mmasi frude, wi ma nhiilitini, ugí ngi ñí ma a bgo. Hi ma bintin mo ingédi ma wi, mo ngim bo béegim bo waabo wee tínga biñaŋ tta bin binbinitini samindi nto. Bari haloola freŋinde gí mo fii gyíŧi binléenti, bingitin binid mo ha bégim bommu, ingi too mo nto maara. Dong we ndi nyaa ge yaa ñomu ittin garaŋ bo ndaani yete nruude. Baaban ruude, bâa baana ruude, uruude hembe wi ma tínga bâa ttin ntoonate agiti. Garaŋ we njoolo njali ugaraŋ wi doroŋ we gí gihúra gi ma húri yaa ge ugaadu, ge mbo, fo gilóode; we halaa tta mada yaantini we a bgo biinde. Dong wee tínga nafa ma wi gaadni, a wu boonji ma gini haj, wii ggaadi bteegi. Basgo ngette wa awodi hi nteegli wi, we gi ge, gihúri ye wi ma húrin yaa we gí mbo, we gí dúniyaa. Giloodi gmadana yaantina a wi, bari winooni we húrim be a wi be gí btooti mfana haa.